टहलना और दोरना के बारे में। अलग होती है टहलना के बारे में आपका स्वागत है दोरना। के बारे में सरीज के पुरा उंगीज़ा ख़तम होती है नर्वेच्छेरी के। <hesitation> चल्वोने के बारे में आपका स्वागत है इहे। खाते हैं टहलना ज़्यादा बड़िया है टहलना टहलना के बारे। में सरीज में इतने उड़ जा रहते हैं कि हम भोते दो डर सकेची। हैं इहे खाते हैं हमरा टहलना ज़्यादा बड़िया लगेच्छे है अपेक्छा। में दोरना है लेकिन दोरना यू बड़िया है वो हमें कर सकेची है।